ko tawe mi wodi sembe njalagol koyɗa sembe njalagol koyɗaje himbe. Gomma ni an tawe mi wodi sembe jalungol koyɗol kol hore am. Ngam wakkatire goɗɗe a hoyɗa kode lati fadde mada ummago yahani haa wuro maɗa.